<noise> uj <hesitation> ndajna chuthi la ndajna chuthi katse la ndajna chuthi ngathjo la ndajna jnayu ba la o ndajna thi thi a thi katse thi <noise> thigu jna costeño ya <noise> ndaxin nchigu 'ia la thi na jna la thi jna costeño yaa xra'uan ndajna la ndang'e thuaju la ya nche nixin na nchin jma jan, nchin o jua jan ya nchin thunda ndajna ya.